درې خواړه چي نرخونه یې ډېر ارزانه دي هغه فاسټ فوډ کیدای سي. اول د مک ډونلډ برګر دی چې په امریکا کې تر ټولو ارزانه خواړه ور کوي. دوهم د کي اف سي خواړه دي چې رکم رکم چرګان لري او خواړه یې ډېر ازانه دي. کیدای سي د دې خوړو نرخ د پنځه څخه تر لس ډالره پوري وي. تر دې ارزانه خواړه ما بل ځای نه دي لیدلي په امریکا کي.